Nak bux etok alaxliax pana tang potona ta- ta sop ara xara xalapangina suxa lo sto exara a- a- a- a ta potpotona ina so ta sop riga asongi vo rig- riga lasongani xara tang malmalsup ina vo tang patan tang sop. Tang sop xara xalapang pana ina ta- ta potono tang sop malan tana xara xalapang pana ina ta- ta potono vasi xara tangina baxup galit a vonuk nuk im a nuk ima lo taun saxai tang ot lo lana xamatang mamana ot nuk bux marani nuk mas no nuk xalapang noli pana nuk mas soxo ta sop so lo ta xalapang tanim vo tanik xara ga xalapang aneng pana ta sop ina xarak xarak tangina mamanot galit xara mas suxa xula ga- ga ot lavu ini xarak xarak goni xarak to mamanot pana eta mamanot gi paxin Vexa tang baxup xisang tang xara ken- xara ken a- a xara ken a- xara ken a usi tang sop ina- ina- ina tangina mamanot malan tana ta palet ta kap vo ta mamanot ina ngan o ro ta mitira alu vota xulitira gi- gi galit xara bux su xara xara mas igai pana ga tagon sop? E voneng ga tagon xara ma xara xara xara ta laman laman gi nang aino emuk ta sop emuk xara xara xara su emuk xara tiu mulax xi gavani ta sop ina ta xulitira gi- gi- gi musmusung ro vogi xulitira gia paxik. Lapovok ina ngot ta sop malan tanaxara xalapangina a- a lo- lo lui xematan gan nuk me marani alu nuk inang nuga nuga lasinugi lo- lo xam sia ina a sot e voneng nasi gi- gi buxi Gi bux- gi bux me marani emuk xusi pana naga naga togon nuk xusi pana tang pulpulina ga uneng unegi me marani ini ne alu gia goni xanta mamanot lo lo lui tana. So ta sop tang ta potpotono ta sop ga pat ga xalapang a- a ai a vilai roi tang mamanot pus tang baxup tang mamanot in a ngan tangina sosopen xara su pana e xara asot alu suta bap virok xivalring ima lo lui nuk xusiri pana nak tagon ngot aneng nak bux asot ro nuk xival tauni nuk ima siguk e- e nak asot nak ne nuk me marani siguk e a ta xainu ot ta sop alu malan tana nuk ken ini nuk a gan ina tautavai lo kominiti vo ta lotu nuk ken ini nuk vo nuga togoni nuken inang enuga etavai pana etavai malan tana xamatang ot taunai inang susina tigiam a gura saxa ne